Iha chi vii fuihna te nuun nda vichi io ca cu savo ia tee un na vine a chi tachi teve itu nui io tachi ia ndioo na vehe ndio nde ca chee yate tuvo un naa io yu ta ndava ian te io un tuu nuu yucu yee a tu ndu jucanjuu chi cachi yee a tu ndubu ian a tu ndubu chia guee nuun nduyu gia anidvɨ ta chia ta chi un mee te nde ndivɨ ranchu ra chi ihi inca ja inca nidvɨ chi hondo ya jan teo jun ndicoo jun nduju ca aio na cachi yee io gan ndivɨ gavi nuun ra io ta ru ndee ndute yuura io nda vixi nahan te vina chi vina na cachi ndio aminga yoo jun na vera a tu va nde luu tia.